L’arpa mi fa pinsari a na picciotta chi la sunava un jornu chi participavu a na sirata d’unni si liggevanu puisii. Sta picciotta accarizzava li cordi comu si li stassi attigghiànnu e lu sonu chi nisceva rigurdava un tempu anticu fattu di dami e cavaleri. M’arristò un beddu rigordu di dda jurnata, propiu pi sta picciotta chi sunava l’arpa.